जूतों मा समूकर दौणू वोलू। डेली यूज हो। बूट जू होलू ठंडा मोसम कु। सैडिल गर्मियों मौसम मा। फोरमल सूज औफिस जाणू कू। स्पेशल त्योहार कून अलग जूता।